افضل اسافر بالعجلة ولا ال <hesitation> ولا العربية ولا القطر <hesitation> اعتقد بالدر- بالعجلة هتبقى صعبة شوية عشان ركبي يعني عندي اصابة ف الركبة فهتبقى صعب أوي سفر بالدراجة بس أعتقد إن هي في ناس بتعملها عادي الس- السفر مثلا بالعربية ممكن تبقى حلوة برضه السفر بالعربية ونقعد جنب الشباك ونجيب المقبلات بتاعتنا والسفر بالقطر برضو حلو برضو أعتقد هيبقى ممتع ف ممكن عشان مسافرتش بالقطر كتير ممكن اختار ان انا اسافر بالقطر